Mburi iichi mwení, kangi imfurie. Mburi ikamimbona mweni kole igwekea, iwekewa embewa kana ivebohiwa handu. Ikamvona mweni atakyaira kuwa. Kwaiichwa yakuvoka ifugha, yafugha kwai maana yake yailagha. Kwaicho mburi yafugha nimbora mweni na kole Kugheruiughulilie- kumeki iririe aende wadufo. Ikamikuvona yairima ikurichililie yaiichikuaghire kindo kwakiendie. Kwaiendie ukinike kwaiukwimanya kwiyo kwairima ivyona yacha kangi atitola tola yakufu- yakurichilia nikuyaurora kuikufurie. Ngumbe nayo ni mikuyo kuyo iichi mweni kwairima ivika iirughuria ng’ombe yapho usanganye na tingi. Miracho ikakuvona iwe yairima ifuma inakuindilia Ng’ombe tingi ikuivarie na kole ni <hesitation> ng’ombe yakwe ekama aghire ng'ombe tingi kwairima iruma mundu aghe kashe ikama. Mpaka iwe kweka ukaruma mdu hungi yamkava ma- mateke ya mrushia mananga hoo mdu airima itakwa henikuta mariva ikute miracho kolengewe mweni we kweka kaangi kuichi fundu Kwaivaravara na yoyoka kuwai ikufurie <hesitation> yaevaya yaku- nyutanyuta kadu yamanya imu we mweni